Sakiraaɓe teemeɗɗe ɗiɗi nogas kenan, igga mi mara sakiraaɓe nogas, gam to mintan, mi laatoto mi cemmbiɗa, mi latoto mi hisataa, mi wartai ɗelmuɗo.